Mʋ waba alʋ wanɩ bʋakafɔ nazɔ manʋ ɔwlɩ hayɛla bʋakafɔ nazɔ nʋ imanʋ efiɔxa mɛ ɔwlihɛ la axiamɛ nʋ kamekele kʋaatami alɩɛ alo kamekele kʋ alʋ wanɩ bʋa kʋ adʋ itsedi kamɛ. Bɔ wakʋtʋ zɔnʋ ɔwlihɛla axia no kɔme kpeli koma kosʋ nʋ ivʋ dʋ ɛfuɛni alʋlʋ nɩ nakɔnaza nʋ idi mʋlʋli kɔmakɔsʋ nʋ ʋne ʋne wanɩ bʋakʋ alʋni kasɛ mʋa une mʋa ɔlɛ ʋne bʋɛ ʋne mʋa ɔnanyama dʋ ɔma kʋt kɔsu no ʋdza wanɩ mʋa wanɩ kasɛ kɔbʋɛ ɔkasɛ kɔbʋɛ mʋa mɛla maka kɔmatsisɛ ba amɛ ko wɛni lakʋ ɔmabanʋ ɔdzali ɔmabalɛ nʋ ʋdzɛli alo ɔmabafa kɔmatsi yadʋ no ɔdzɛli alʋayi akeyi ɛkʋ nʋ ɔdzɛli dʋmʋ alʋ wani akevʋ ɛkʋ no ɔdzɛli mɛ mi ɔwlihɛla bʋakʋ ima wani azɔ nʋ fiɔxala mɛ tayɔlʋnɛ la amabʋnkɔ sʋ.